السؤال بيقول هل تفضل القدرة على التحكم في العقول أو القدرة للانتقال فوريا؟ لاء أنا نفسي يكون عندي القدرة على قراءة العقول لأن دي لما هنقرا أفكار الي قدامي هنعرف نتعامل معاه، ونقدر نصدر يعني ردود أفعال من غير عصبية ومن غير انفعال حتى لو اللي ف ضماغه كان شيء يعني سلبي مثلا تجاهاي فالبتالي قراءة العقول دي حاجة ممتعة وانا كان نفسي يكون عندي القدرة داي.